نحب نكون عندي القدرة على -علا- علاج أي مرض؛ السبب إن مساعدة الناس، وتخفيف معاناتهم شيء عظيم، ويغير حياة الملايين للأفضل، علاج الأمراض ينقذ الأرواح، ويحسن جودة الحياة للناس في كل مكان، التحكم في عقول الآخرين ممكن يكون قوي، لكن فيه جانب أخلاقي معقد.